احب اقضي يوم في فندق ضخم-واستمتع بيه-احسن من ان انا اخيم لان الغابات <hesitation> نوعا ما مخيفه فيها كائنات كتير <hesitation> خطيره ممكن <hesitation> ممكن الواحد ميعرفش يتعامل معاها فا ال-الفندق اكتر استمتاع